Eee <hesitation> beeyaŋolu niŋ i taamu i ka domoroo dii a la. maralaňaa doo ňaama doroŋ, i be a je la a be kumaasee la ka, ka, ka kokulee, walalla ka kumakaŋolu ke minnu ye a loŋ ko i faŋo be a loŋ na le ko ňiŋ a ye nsuutee feŋolu kono le parisiko a ye a loŋ nbe nmaario mu ňiŋ ne ti.